omee yave severeta aioaravo mbaeko aroatatava, sea moto o mobilidad, se aiparavota mopëtï coche auto, jokuape ayembo siente seguro, jare jokuape <hesitation> oimetavi libertad anoi, jare opaete mbae amae vaera, jaeramo se aioaravota seyeïpe jukuraiyave jaeko mobilidad aroata vaera, oime yae oportunidad mbaetï yae jaeko ngara aikua kïraï amo maneja vaera.